إلا كانت عندي فرصة باش تسافر للفضاء، غادي تكون تجربة فريدة وزوينة، حيت الفضاء هو واحد من أكبر المجالات لبقا مجهولة لينا كناس. فغادي فرصة نشوفو الأرض من الفضاء، غدي نحس بواحد الشعور ديال الحرية، وغدي نشوف الكون بالجمالية ديالو والعظمة ديالو.و المغامرة ديال الفضاء هي واحد شي لكيعطي شعور بالتحرر، و هاد المغامرة غتكون فرصة للاكتشاف والتعلم